Anisan'ny sakafo mora atao indrindra ny atody. Manendy azy? Kapohana avoaka ao ny tapotsiny sy ny tamavony a, kapohana miaraka afangaro am'zay izy ireo, asiana ny singa zay mampatsirotsiroka anazy izy toy ny sira, voatabia. Maka menaka mamay, arotsaka ao anaty menaka mamay, esorina, masaka ny atody.